Ny fahafantarako e pingouin zany, da mbola namagne voro avao izy, satria magna- magnatody izy, f'izy sy afaky mandrembo, da mi- ny raha fombafombany sa ny fomba fiaignany aby aby da fa koa gny voro avao koa, ndre- i- ny sy mampitovy anazy zagny dia izy sy ma- izy sy mandrembo avao. <noise>